mẹnẹ <noise> méèji meeta meẹrẹn máàru <noise> meefa <noise> méèje meejọ <noise> meẹsan meẹgua okan-le-ẹgua éji-le-ẹgua, ẹta-le-ẹgua <noise> ẹrẹn-le-egua <laughs> erudogun, ọkan le-ẹrudogun <noise> méèji-le-ẹrudo-gun, meẹta-le-ẹrudogun, meẹrẹn-le-ẹrudogun maaru-le-ẹrudogun. meefa-le-ẹrudogun méèje-le-ẹrudogun, meẹjọ-le-ẹrudogun <noise> meẹsan-le-erudogun, ogun <noise> ọkan-le-ogun méèji-le-ogun <noise> meeta-le-ogun <noise> meeren-le-ogun máàru-le-ogun <noise> meẹfa-le-ogun. Méèje-le-ogun, meejọ-le-ogun, mee-san-le-ogun. ọgban, ọkan-le-ọgban meéji-le-ọgban, meẹta-le-ọgban, mẹẹren-le-ọgban, máàru-le-ọgban. meẹfa-le-ọgban, méèjé-le-ọgban meẹjọ-le-ọgban, meẹsan-le-ọgban <hesitation> meẹgua-le-ọgban, okan-le-egua-le-ọgban